Meelelahotusõs naidõ eläjide pruukminõ ei olõq eetiline, vällä arvat, ku nuuq eläjäq esiq tävvega nautvaq tuud, mis nä tegeväq. Sis külh um õigõ.